<hesitation> chijana'a meeni manteca cuchi jiaa kuja io jaana'a te ionika kuja jadi atiuka ka kaxi atiuka ju io io ayiivi ju diko manteca ko dejadi io lu'ua nika ja io manteca xeeni yuukaan ta ayiivi te vitnaaxi meeni aceite kuja io kodejadi va'aka ja cosinarndo ndi'i manteca cuchi ne.